اهو الجو هني حار يعني اغلب اشهر السنة اكثر شهر حار اهو شهر أغسطس اكثر شهر برودة يكون عادةً ديسمبر وأكثرها رطوبة يكون شهر سبعة وأكثرها جفاف خمسة وستة